Minkaa mi anndanaa ɗum kaa dee. So ngoonga neɗɗo anndanaa ɗum fey huunde ɗum ka e daabaaji. Ka cofal kaa ana waawi taweede daabaaji yogaaji ana anndi jeyɗo ɗum. Hono nay en, <hesitation> bey en, baali en. Ɗii kaa anndalan ana anndi jeyɗo ɗun.